كنفضل نكون رياضي مشهور وناجح، حيت الشهرة ديالي غدي تعطيني فرصة نأثر إيجابياً على الناس. نقدر نكون مصدر إلهام ليهم باش يبداو يمارسو الرياضة، ويدخلو النشاط البدني فالحياة اليومية ديالهم. ، وهكذا غدي يحافظو على الصحة ولياقتهم البدنية.